د ۱ شمېرې په اړه: ۱ شمېره زما لپاره د پیل او نوښت نښه ده. دا د یوازیتوب او مشرتابه استازیتوب کوي. کله چې ۱ شمېره وینم، نو د نوې لارې پیل مې په یاد راځي. دا شمېره ماته ځواک او ځان باور راکوي چې هر څه له لومړي ګام څخه شروع کېږي.